<noise> kin tatsinga nithu i la ya ndataye na nu nunu thu a la ya ndathi eneru la febreru, marzu, abril la mayu, juniu la, julio la ya chi agosto' ya nchi thinga kji thi nithju nanu xu ara tsi jiun agosto, septiembre, octubre, noviembre la xigi diciembre la ya ndaditja nanu <hesitation> yu jino go kanu dos mil veinticinco.